Nonno un defirta nyebbe lentils e nanda e nonno un defirta nyebbe, ta loti nyebbe ma sai njonga gahere ngata liyorɗum ma na ɗum ɓendi sai ngadda le'al ngata.